एथिओपिअन् हन्स्क्रिति अफ्रिकन् तैको पुरोनि अरु सनि हन्स्क्रिति बितोरत् होज्नतोम्। तिअ पोधन्को किस्तन् जनो होज्न्ख तबे पोरिसित्। अरोनेनो कोफि ओनुस्तन् एतु कोफि उत्पोत्ति लि गोज्नो कोर होज्। हुकिअ भख होएते बिभिन जनो गुस्ति। अम्हरिक् भख तैको बेसिको इकुअ। अरु इन्जेर नमर् त पोधन्को खैतो धरन्ते बिभिन तु होएते फुअ फीद्बच्क्। एतुपिअन् हुकोलोर् ओधिकन्खै एतुपिअन् धर्मोएन् पलोन् कोर होइ। जोद् मुसल्मन् होज्न्ख लोबु लोक् हुकोल् बेसिको जसे। एतुपिओरोर् भख, एतुपिओनोर् भख होइसे अम्रखिन्ग् भख तैको बेसि सोले। सन् हतेर् गेइश् नमोर् असिन् भख तु धर्मिओ भख हिसपे प्रोसोलिद्। एतुपिओन्, रोमोर्, अम्हर, गेअन् अरो, उम्लिके धोरि होज्न्ख जनो गुस्ति भख स्तन्।